Wa wure wee ɛksepoze diya anniyan nuwonu nɛ wo la'uru diya a wo lise a wo ho kolɛzi a wo inivɛrsite biyo ɛksepoze o zun mu mu a benɛ mu wee prepare o va a o vɛ san o lesonna biyo a tawe a a woro ɓa nucozo wɛ to o zun bun ɛksepoze mi wee hi yi ɓɛ'a o bo o harisi oma be o ha'iri a o konsantre o te biye o tawe a woro a han o kolɛgi-ra ubiyɛn o pibliki mu cunu mi matete